जो खंड की व्यवस्ता छी टेके सही तरहं तै रखी सही मात्रा मई खरीदारी करि बचे हुए भोजन को फंड न धोरे भोजन को स्टोर रखें खाने को पहले से ही पपलाते करे खाने की सही मात्रा बनाये खाद बनाये बची हुई खानु कु